Cwii nantquie na caꞌnaⁿ ntyjiiya ndoꞌ maxjeⁿ jeeⁿ quicwaꞌa juunaꞌ joꞌ nantquie na jndyu tseiꞌntsquieeꞌ catscu ñequio ndaatsꞌa oo mati quilꞌuuyânaꞌ ndaatsꞌa tseiꞌ taⁿꞌtseiꞌ ndaatsꞌa luaaꞌ na cwilajndyuuyânaꞌ juunaꞌ jeꞌ joꞌ tsuu catscu tseiꞌntsquieeꞌ catscu jeꞌ nneiiⁿnaꞌ naquiiꞌ ncheⁿꞌ xeⁿjnda̱ jeꞌ jnda̱ majneiiⁿnaꞌ jeꞌ jnda̱ jeꞌ nncwa jeꞌ cwii ndaatsꞌa tsꞌawii tanda, ta̱xmeiiⁿ, ta̱caxo, nncwanaꞌ jeꞌ naquiiꞌ tatseiꞌwaa jeꞌ nntꞌiuunaꞌ jeꞌ nncjuꞌ tsꞌaⁿ chjoowiꞌ tsjaaⁿꞌ chaꞌ na ya xjeⁿ nlachjeⁿꞌ luaaꞌ ndaatsꞌa na jeeⁿ jeeⁿ caꞌnaⁿ ntyjiiya na tijndeiꞌnaꞌ na nluii ndoꞌ caꞌnaⁿnaꞌ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿnaꞌ.